baree naam woyyu hinjir duub barre suunen naamatiin hinfenenn wollin jirteen, naam hadui ketii malatin kofaa teeti kaam duraa fudetaa hoo anan yedeen, urr naam naam hadui kiyyatin woliinishii wolin jiratu afadhalin kofaa tiyy woyyu hinsodaduu aminen wollumaan ishinaa, woal hindabnuu kofum tiyy ishaa.